Mah, mi no conoscio i öxelli, donca no sò ben cöse responde. Ecco, magara un öchin de mâ. Dæto che à mi me piaxe o mâ, magara un öchin de mâ ch'o stà vixin a-a mæña, ch'o stà vixin giust'aponto a-o mâ, e basta, pe questo.